To̱o̱ ubluta ee verezoroti ni e gerennak ubka ubla laadi, ubla beti, ubla salasa, ubla alarba, ubla alamisa, ubla zamibarə ublaa asawe, ubla laachi <noise> <hesitation>